Ebyanyegesya bikoore kusai okumalawo obuseege, iii kubanga oli mulimisya olina kukoora kuninaba nga nkulima nkulonda ekirime ekyo kyenyini ekikwaaba okunjuna okuokusoma omwogo ki, mmere ki, nsigo ki, mubazi ki, kijumusa ki, ekyenkwaba okkolesya okwo kusoma nikwo kumaalewo obworo

Amasomero gani gayambaku abeegi okubba nga babagumiikiriza okubba nga bbabakusasula mpola ebisale byeisomero ebikwetagisa amwe n'ababyaire okubba nga bakuleeta mpola mpola ebyetaago bya beegi bani amwe n'okubayambaku omukwegera kwenyini.

Omuntu yeena yeena akwatiibwe o siriimu abba awo atyo nga takweyendya era ekintu kini kiruguraku omuntu oyo abba nga alina obulwaire obwo okusobola okweyya omu bwoomi bwansi.

Omubiseera byange ebya ddembe nyumirwa muno okubona omupiira nadala omupiira ogwo ogwa ku tivvi amwe n'okwaba oku kisaawe okubona nga e tiimu zikusamba oba zikuzenya. Ekindi omubiseera byange ebya ddembe era nyumirwa muno okubona e firimu a teekaku n'okusoma ebitabu naddala ebitabu ebyo ebyawandiikiibwe aba kekenuli naddala ebi ebitabu ebyo ebisomesya oku ngeri omuntu kyakusobola okucuusamu obwoomi bwamwe.

Tinkusobola kukoba nti boona boona omukitundu kyange banywi bamukago naye waliwo ebitundu ebimwe naddala nosanga e famire ka inai isatu ziri zinywi zamukago abandi te n'osanga nga e famire emwei yeyawiire so Kya mirundi ibiri ebi abamwe banywi bamukago amwe e famire ezimwe tizinywi za mukago.

Okubasakira emisomo egyanjawulo, okubaza n'abantu omubitundu byange okwakaala omubibiina ebikubiika e sente era n'okubakuburiza okubba nga tukuume obuyonjo era nga tukwakala mu bibiina kyoona kiyambireku okubba nga nkwiriirya ekitundu Kyange omu ebyanyegesya byange byenfuniremu

Okwewola empiya ezidyoli kuwambireku abakali nadala omu bitundu bya omubyalo okuba nga bakutandikawo e business obudyoli kubanga buba tebukwetaga mpiya zingi nikibayambu okwekulakulanya

Obumanyisyo bwa puresha mulimu ebbugumu eringi, uum nabba nga ebintu ebindi amagulu takutambula gamuluma, osanga owondi mikono nga nijo gikumuluma amaiso so obumanyisyo bwingi bukukanyaku obukumanyisya nti omuntu oyo ate ne puresha.

Nokwatibwa osirimu ebiseera ebikusinga omubiri gunafuwa era guba gunaki neguwamu amaani olusi nekkikuletera okuba nga tokyasobola kwekora mirimu gyamu nabantu abo olyawo abakutegeire okuba nga bakusosola

Omusaiza akairika mangu lwakuba nti akola emirimu ejamaani atenga jingi, takwisanangana namukali nijo nsonga lwaki bakairika mangu, bakakalukana muno nemirimu ejamaani jebakola.

Ebyanyegesya binyambire muno okubanga nkwikiirya ebirubirwa byange nk'omuntu oba nke ekka yange nti oluvanyuma olwa kwaba oku someero era olwa kwegesebwa nti nsoboire okufuna omulimu, omulimu gwenkore nigumpa oku mpiya, empiya eziyambire okubba nga nkwikiirya ebirubirwa byange nk'omuntu omwekka yange tugeze okwomboka enyumba eyaibati jenkusulamu ati amwei nokusobola okubba nga nkulabira ekka yange omuli abaana amwei no mukyala wange.

Ekka yange abantu bange amwei nanje nga twabire oku kyalo okuba nga twabire okukyalo netusomesya abantu ekisai amwei nobusai obuli omu byanyegesya amwei nokutwala abaana omu masomero omukini tusoboire okuba nga tuyina abaana betukukwatiraku okuba nga bakusobola okwirayo oku masomero okuba nga bakwegesebwa amwei nokuba nga tukusikiriza amwei nokusomesya ababyere abandi basobole okuba nga bakutwala abaana baabwe omu ma omu masomero

Ebyanyegesya biretera omuntu okuba nga awebwa ekitinisya amwei nokuba nga bamwebulyaku

Abantu bani babika empiya era omubifo byebakumbanirwamu nibekolamu ebibinja ebikusobola okuyambaku ekka ombiseera bya mumaiso tugeze omubiseera bya kwirya abaana omumasomero mbafuna akasente kebakumbainye ebiseera bidi.

Ha kyamugaso muno abaana ba bwala okwaba okusomero kubanga nokuloleera e government ya museveni eriku nololeera right right prime minister Robinah Nabbanja mukyala haa vice president Jesca Alupo mukyala so kyamugaso muno era nkukubiriza abaala ababeire babe nga okusomesya abaana ba bwala tetubasosola

Emmere eni tujibika muki deero kubba kyakalya ompungo aa ayikiire ate ekyangu ky'akufuna nimwo tujibika ekidero ate kibika nemmere jingi.

Ahh nakobere nti ebyanyegesya omwekka yange aahh twafunire kaisi iswe emikaago kubanga ekka efuna emikaago, ekyakabiri ebyanyegesya omwekka yange enkola yaiswe eyabintu ati buni efukiire jindi kubanga buli kimwei tulina kuki pulaningirambe tukwaba kukolaki kiki omwaka guni era nikibanga tikikoleibwe tulina okukiswaganiirya lwaki titi tikikoleibwe omungeri ekwisanaku nketyo mpozi nobwongo bwaiswe bwona bufukiire bwongo bugezikku kubanga bunyumungulyeemu buli kyetukola kirina kubanga kiriku entekateka yakyo.

Nsinga kuulirya nyembo ezikuramya Okanca kuba zinyambaku zinjunaku okubirowoozo era niyo ngeri emwei jemba ninkubazamu nonyamwanga.

Ebyanyegesya biyindwire obwomi bwange omu ngeri nti binsoboleserye okubba nga nkufuna omulimu ogukumpa oku sente ate esente eziku... ezisai tinkwiza kukoba nti ezikumala yete esente zenkoleserye okubba nga nkucuusa obwomi bwange omu kusooka nga nkusobola okweikyaku ebyetaago bya muntu omu bwomi amwei n'okulabiira abantu ab'eka yange n'ekindi okusobola okubba nga nkusobola okusasula esukuulu fiizi z'abaana bange.

Eka yange eyendesyamu nadala tukubiriza abaana okwaba oku somero era ndoowo mwana ali eka okwiyaku omuto naye abaana boona boona bali ku somero.

Aahh webale muno ekibuzo ekyo, amaizi ago okuba nga gakunywa gayina okuba nga gayonjo wanu galina kubba gasumbeku, amaizi gonze geeru gatyai obuyonjo bwago titutu titugabonera kubweru amaizi galina kubba ga gasumbeku nibugaba ganaikonto gona oba olyawo tugasumbaku nikyo kikola obuyonjo bwago obusai.

Okunkango ya sabiiti nkwaba kwaba ku omu kuramya onyamuwanga n'inaaba nga ndigireyo nyabeku n'omubabyaire bange mbalamuceeku kubba bibba biseera bya kuwumuwulaku.

Obukugu bwa byanyegesya byange buyambire okuba nga bukusikiriza abaana okusokera kakyarumwei nga nkukola ebintu ebisai omu maiso gaabwe bibasikiriza nti oba olyawo ebyanyegesya byange tibyansare naye biyina kyebinyambireku okuba nga bikutumbula obwomi bwange byona nibyo ebyo ebintu ebisikiriza abaana okuba nga bona bakwaba omu maiso nebyanyegesya byabwe nga bakubonera oku bisai byenina era bye mpikireku olwa byanyegesya binasoboire okuba nga nkufuna

Aahh omusaiza takairika mangu naye kisigikiira kumbeera jalimu, embeera omuntu jalimu nijo emuwa okukairika okukeiruka mangu oba okubba nti akyaliku okumulembe.

Ebyanyegesya bisoboire okubba nga bikumpa amagezi okusobola okumanya engeri ebintu jebik'utambulamu omu bitundu byange amwei ne bitundu ebindi. Ekindi ebyanyegesya bisoboire okubanga bikumpa obuvumu nga nkusobola okwemeera oku magulu gange ninsalawo oku kintu ekibbi amwei nekintu eki ekisai ate nekindi binsoboleserye okuba nga nkufuna amagezi agakusobola okubanga oba oli awo nkusobola okwawula ekusai oku kintu ekibi amwei nokweteeja obuvunanyizibwa bwange n'obwa gavumenti.

Aaa yete omunkango ya sabiti ebaibuli ekoba nti enaku omukaaga kola emirimu zamu olunaku olwa musanju owumuleemu eee nkwiza okumulamu olunaku olwa musanju luba lwa kusinza Kanca nawumulamu Okanca mukwatisye obwomi bwange ate tte amperyete obwomi ntandike tte okolate omu wici ekwiza nga ndi mwomi atenga tte nfunire omukisa okuzwa ejali kubanga niye agaba omukisa ndowo wondi.

Engoye zensinga okwendya kuliku okuzwala empale eya jean nadala eya blue amwei n'okuzwala e Tshirt eza bitogi nizo engoye zensinga okwendya okuzwala nje nko muntu nadala omu bisera byange ebyadembe songa te nimba nga nkwaba oku mikolo ngyendya okuzwala e suite nadala e suite yona eya blue nge nteremu omunda e shirt ejeru

Haa nakobere obumanyisyo obulanga okuwaama amaizi omu mubiri omuntu atandikia okura nga munaki ate te n'omubiri gwamwei gutandika oku fotokeera omubiri gwa muntu gutandika oku fotokeera kabe kasinge nokuzimbz zimba eeh omuntu akuwamu amaizi omu mubiri omubiri gwamwei gufotokeera azimba zimba tiyewura maani mu mubiri kusai aba munaki eeh aba munaki olusi n'okulya aba takwendya kulya ebintu ebyankola nkeyo kale okuwamu amaizi haa tikintu kisai haa tikintu kisai omuntu awura nga talina maani nga amaizi gamuwamu

Abakali beegere okuliisya nga bakwakala omu kwegesebwa ni bafuna empiiya ati abaana ba bwala tibacaafuna nda nga tibacaali kwekira kubba bakumanya buzibu ki obuyinza okuligamu nga bafunire enda nga bacaali bato .

Ebyanyegesya bikukolebwaku okuteekateeka obwomi bwange obwamumaiso era kinsoboleseze okuba nga njena nkubwetekeratekera obwomi bwange obwamumaiso nga nkwakala omu byanyegesya ebyo ebi ebikukolebwa omukindu kyange

Obumanyisyo obulanga nti omuntu e pressure zamwei ziri iguru haa kuliku okuba nga akutuyana buli kaseera omuntu naba nga akutuyana tuyana ekyo kikusobola okulanga omuntu nti e pressure zamwei ziri iguru ekintu ekindi omutu kkuba nga omutima gwamwei gukukuba muno mubuli kaseera ekyo kyona kiranga e pressure zamwei ziri iguru nibo Obumwei okubumanyisyo obulanga nti omuntu e pressure zamwei ziri iguru

Basinga kuzenya mipiira j'amagulu abo baana ba bwojjo, abaana ba bwala basinga kwendya misi mipiira ejja kubaka.

Aa a nenyimuka nsooka kulamuca gwe nalaire naye deni nitumala nitufukamira oku majwi gaiswe nitwebalya okanca olwakutwakalya omu bwire n'okutuwa obwomi deni natuku atwebembere n'omulunaku olwo okubba nti tukulwakalamu kusai.

Haaa mpozi nakobere nti ekka nesoma efuna emikaago jingi kubanga abantu bendya alinawo era abantu bendya ali okusai nolwekyo nosoma nosomesyaku nekka yamu, ekka yamu ebamu ekitinisya ate nabantu bakwegeraku, eeeh abantu bakwegeraku kyona kikulu muno ekyo abantu bakweegeraku nti onanka jasomeseirye abamwei iswena abaiswe katufeeyo ofuka kyakuboneraku ekisai ofuka kyakuboneraku ekisai ekka yamu nga esomere nabantu nibakuboneraku bona nibakola ekituffu.

Nkukiwagira ekya mwana wabwala okwaba okusomera lwakuba nti okuswaganirya kulanga nti omwana wabwala amwei n'owabwojjo, owa bwala afaayo muno oba ekintu akiwa obwire kyona kyona kyaba nga akukola.

Enyegesya abaana abakwendya okutunga ate obwegesye bwabge ndi mutungi era ntungira mukitundu kyange tinayabire wandi nti naako akasente tintungirate ku beeyi yaiguru MBA nfuniremu

Obumwei oku bumanyisyo obulanga nti omuntu atandikire okuwamu amaizi omu mubiri nimwo muli amaiso okuba nga gakugwamu okukala eminwa lususu okuba nga lukalu amwei ne bindi

Omukali wa'anda yakutandikire nga bukyali okwaba omu ddwaliro nga amaite nti ati afunire enda kuba ainza okubba nga alina obuzibu ku nda gyafunire kyakubaire kisai nayaba ni bukyali ku mwezi ogukusooka oba emyezi nk'ebiri egikusooka nayaba omu ddwaliro.